A kin bai ma kini sod meu ma tu keu gbaaraninta gbaaro wul be wonna nen gbaare wulbe wonna meu ma tu keu ota-meu ma tu keu ota-meu ma tu keu ota jed torah keu in ora ma mau beye ma meu bese meuteu tusu gbaaro seng’a o kai ki lamkeya keu tumabeya tem o lou ya keu yil mabeya ki lamke keu keen ta keu yebeudta beu ki lamke tusa meu teu man bkaruriya puta ba ahsa pimeu ta-pimeuta baah gbaa-baah gbaa pimeuru meu za kunu meu pa kunu da meu leb keu bongwa in be namma meu leb bongwa in be namma meu nam keu ina meu bob baahko meu bob baah tu ong’uu keu seng k seng meu ja kunu meu teu kali o koo za kunu da benna yambirim geu da meu in ning paan pina ma pi kali keu kuru kali kou pimuya pimeu kali naan beya meel na kunu meu em tusu keu kuru meu bid keu kuru kah obeya pimeu tednne wavanari meu ki lamke obe son za in ning te ben suwa ya yelmeu sunu keu kuvel ora beu ina meu teu gbaaro mande ma-mab inko meu beu maminga sei za mu data liga gam keu nena meu kumde geu gbaaro mabaya bonye meu teu tu man o he te <hesitation> tu zongru neb yilbe obeube tu zong’wu beri oma meu mau mokeya nena meu mau mokeruri ome eg be meu budda wan piyi geu pa baahsa pimu ku beu dama lamke ina meu mau mokeya meu ki lamkeya hakeu bongye kin meu teu o du’u meu ma tu teu keu ota meu ki lamkeya keu o-o-o sonke meu mau mokeya sonke o nena beu kudu keu oteuri kou yelke beuse leese meu mau mokeya <noise>